Afitirnum hoareni, dohuti nereo nsa yungot, doi disafitahore hum, ko bo geira mo inagasam hum. Dohusi saafitirnum no saafi nereo ngaasam man waleta.